افضل ان تكون عندي القدرة اني أتكلم مع نفسي في الماضي عشان يعني ارشدها وانصحها واقولها يعني اهي وين بتكون بعدين في المستقبل وشنو الي لازم تركز عليه <noise>